افضل ان يكون لي عشرون شقيق. لان العائلة الكبيرة تعني المزيد من المرح والدعم وبيكون هناك دائما فرص للتعلم من بعضنا البعض. فالعلاقات العائلية القوية تخلق ذكريات جميلة وتعطينا احساس بالانتماء